أكبر مشكلة أعتقد أن العالم يواجهها اليوم هي تغيير- تغير المناخ <hesitation> بسبب سواء تمايز درجة الحرارة أو تدهور البيئة أو الصحة العامة. أو الصراعات، فأحس إنها مشكلة كبيرة، وبتأثر على الكل، مثلا على دولة معينة، وتأثر على وقت طويل كمان، فأتوقع إن هاي المشكلة تتطلب تعاون دولي شامل وجهود كبيرة عشان نرجع لوضعنا.